اكيد طبعا هفضل فقدان مفاتيحى عن ان انا افقد هاتفى المحمول لان فقدان مفاتيحى سهل جدا تعويضه و هيتعوض بمبلغ بسيط جدا اما فقدان هاتفى المحمول فا دا هيكون كارثه حتى لو كان التليفون غالى هيبقى صعب دا ان انا اعوضه فا افضل ان انا افقد مفاتيحى عن ان انا افقد هاتفى المحمول لان فقدان مفاتيحى سهل جدا تعويضه